عشان نركب قطعة أثاث بسيطة، نتأكد من المكونات, نشوف إذا كل القطع موجودة. نقرا التعليمات ونتبع الدليل خطوة بخطوة. بعدها نجمع الأجزاء الكبيرة أولًا ثم الصغيرة. وهنا نستخدم المفكات الأدوات المناسبة حتى نثبت القطع مع بعضها. وبعدها نتأكد من توازنها إذا الأثاث ثابت ومتوازن.